<hesitation> kwatite kumbukumbu jamema sana, lakini kwatite siku imwi nakumbukaa, nija nadoma no myenderra baba wa mito mzazi kabisa mwe umvyala nini, nadoma no myenderra haa mameto si ija aulala ikabidi alole kii mama wa kambo, mwe si unvyala nini, nadoma siku ira kwatite mboa ambayo vatereka ni sindia tuku ura mama wa kambo ija atereka bamía, na bamia ni sindira tuku bamia si ipendezo rane tuku, atereka bamia afu bameto andokundazimisha ndiye bamia wakati ni sindira bamia tuku, bameto mpaka anokunvaa mateke anokunvaa ngumi, sechee si urisa bamia au woreta ubishi wako ni vitu che woboya taa ni tabia ya hai ta ufumirya yotakiwa unoriya vintu vyoosi reka saula chakurya, kwasababu mulungu mweneryo, yaani ko wasawhire chakurya ati me sindira ii mboa tuku yotakiwa muntu urije vintu vyoosi <hesitation> bameto unvaa sana halafu icho no che chaboya sana nkonoreka irimirya ii siku, Siku yiija yaviha sana, navoa sana navoa sana mpaka nkanochwirwa mate yani navowa mpaka rikakwata adabu, nkanyoloka jii. Yaan vee unvaa jiira undrekebisha saili ngweze ishi vyaboha na vantu, kwatite siku uridoma na kwa vantu tereka vari chakurya ambacho che siurita tuku, boya uri vyaviha vantu vanokutafsiri vyaviha uhu msinga yokiteera si ariya chakurya na chee yotakiwa uendane na mazingira, ko vaterekire chakura chochosi we irya yaani udire vaviikisa kintu chochosi vadire kutangira sechee si urira. Yaani vyakurya vyoosi yotakiwa uno rya, no mana bameto unfunza jira nga sa ili so kunfunza vii unvaa na kunvaa saili vi ndome na mstari waboha yani nini <laughs> mboa josi ni narira.